﻿To yan muna Uma mun kuza pigstilsagani ni wuti dai muna zhiba kilana, kitan bu muzi ci zhi gma çi khini Subanya zhibau, muna u`ma we`e, ni raa gma muna khin nan ta adinin bumuna zhibau ghinjin mun ghana bu Lhakur Ghinshina, mun kumiya ma Ithaya suban subu mbanai Lhakwa Ghinshina gma ma ba muzi wi mbanai khin tsagyi kawaniya to mun gwan muna wuti mini bu ghibai ni raa gma ko ni khiji wulthan gwan muna kumirji lthin ghi hi ndaka tsiga khin suban kwanya ya u'ma-yani busuban gwan hi ndaka multhan gma ya kuza p`iyate to dikysi muns hadan caitthadi 99 wr Inun iniqu Mun Uima ghingin. mun pla & jan tragyi khin pulakhi-sh-jisni ngin kamen ja p's yan hi Kamani ghingin ndaka tau gma mun pula jaani nasi ghani bhi ndaka u`ma karatuna ko ya wuti ghi lthaung to di Makarantai be`e mun u`ma we`e ghingin mun p's dai fyi wuta we`e mun pa jaani, dai buzahyiyi di khingui ghi-daga dubakhi wuti dai pungkhi jubb we`e to ko sapakhi we`e ghingin we'e muna u`ma lthini`i ghingin mun Kuza piyati tsagani kaman gwan ya kuza p`iyati tsagai ya pa yan hi ndaka pula <hesitation> bukatitasin thingwan to ah-ma u`ma <noise> dan kupusi we ca kukus dai cahi baku ma dai vya lharkuna ghingin ma cighan ma p`a jaana ma p`a Ithu na to ma p`i thuna bama p'i yan tahyiyi tunda ma Ithadau, ma ithada ma vya Lharkuna Malthada ma p`a zuuna tor masaran bu tahyiya to ma pa kurinna ma p`a thana ghingin. makuza pi yati ca tsagai Fiwiya ga Matsiga khin gmilan khin walthani ghinagin matsiya dai ma ndin-dida yan nging ghuma to ma sekurmaya we`e ghani khi wi kuza piyati wali wita unwito sai, ko wi wi ya bujiwi ko wan wa bujilthin. ﻿tsagyi wi pijahna gma makuga piyah tsagyi di bugyi yuuwais-ma kuza piyati Sakumayani khin suba na to manidai u`ma we`e ghingin tsagaji kwanya gma ma ghiba ce gwalfai a <hesitation> ma nama ghibuzı pani pani, ghingin ghan ma u`ma yan nginaghuma makita gma yan ndaka ga biyamu kwahi tsagyi Kwanja ghan we`e yan ma u`ma be`e ghingin matsiga kwanya ma kuza p`iyat, tsagyighuma tuwa ndinnan bu ma ndaka fala a yuuwina ayan ma u`ma be`e ma p`a gma yan ma ndaka tun ma p`agma yama naka njoghn ma bama ghma naka buma ndaka tigyi da wulthinghum ghi thani ko ghi ndimakai di makarantuwini we`e fiwiya ga matsiga khin mun khin amutai khin wuthani ghingin ma tsagi dai ma ndindida yan ngina ghuma to ma sakumaya we`e ghani khin wi bu wi kwi kuza p`iyati wali wi ta u`ma to sai ko amitawi ko wulthuwiya bujuwi ko wan wa buji lthin gningin dai ya p`a.